ବିଲେଈ ମାନଂଗ କା ଵିଶଯ ହରେ କେଟେ କା ସାଧାରନତ ଧାନତୀ। ଉତ୍ତର, ବିଲେଈ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଅହଂକାରୀ ଅଠନତୀ। ରଖୁତ ହରେ ସେ ମାନେ ଅନିକା କେମଲ ହୋଈ ପାରନତୀ। ବିଲେଈ ମାନେ କେବଲା ଏକାକାରୀ ଅଠନତୀ। କେଟେ କା ବିଲେଈ ସାଂଗୀଯା ମାନଂଗ କୋ ଅନିକା ଭଲପାନତୀ।